Kjo ë una bella domanda, secundu u jo, Përçë më shumë sufrir e më shumë forsi njeh çë vjemurar të jesh kuntent, të jesh i gëzuar e… <hesitation>